Kuyo kole kuyote ibe ba aku ogbo nana ampani iyi bwɔkwɔ onzu ewo moso juyo gu koze gba ku ngo gu ugu opwo kuzote oso kikwo kikwo ikpewo ba ki yiyi na apula ikikwo kikwo ikero ba oryi opulɔoso ugu ola ku kuyote kiyenyi iyi oso kikwokikwo uwu kiyi muke zuzu eloyi iyi koze inyi gba aku kuuyo gu koze kwɔgu kibe ba aku udu kuyo gu koze kwɔgu kibe ba aku udu woso oso iyite akukiya kiyimo owe urimomo oso uyi ogbo gyoo akuyi gba ozu eve owem ba eyi oso mejimo urimomo kuwo kwɔle ogbo woso a ku kuwu gun ozu la fya owe len. Babwɔkwɔ ngo fia owe ahu momo gbe ngo fia osole kuwo kɔle owe uyi miji kebo iyi oso mo osoba uyi mijikebo iyi iwomo ngo yi owe ngoyi owemo iwomo ngo yi we ngoyi osomo iwomo aku mege ka onzu leyi oso kuwogu oso uyi ogbo gyoo ogbo woso akuwu kala onzule nowe u gwoze gba ungolle kiyi kiyi efo iyibwɔkwɔ enzuzu oyituyite alefo kiyi apula yoso kyamato aje kiyi apulayoso kymata oyokpo kiyi apulayoso kyamata kiyiapulayoso kyamate epu kikwo kikwo bwɔ rayi opulaso. oraleje opuloso. Orala onyokpo opula osa orla efo opuloso orala ogamoshini opoluloso orale epu kikwo kikwo iyiyokwo aku yoso orayi opuloso kuwo gole oso wwu doyi bwa omonyewu okiki oso wu onyokpo uwu enzuzu bafo oyawuute odarogbo kiyi kupyon enzzu omonye gutete kiyi efo yi orayi oopula oso pla oso wu efo tet oso wu eloyi uyi kikwo kiwo kyama tebwɔkwɔ misoyi awu enyi yoso yi bwɔkwɔ miloloyiele gba ingole mibwama iyisomi so usheshi gyoo oso uyimo owe uyimo owe uyi oso uyimo ubefo ovyeowe oza owobi amma uyi inyima. Kyamate bo vye owe bwo kpk noso kumo gole oso uyi ogbo gyoo oso ugbu yi ogbo me enyu uwedum me ennyu uka owema kumo gu oso ukpenyi woplale ofo ebobo ofuabasa ofu aula ukikwo ikiwo memi yoso kumo gu kala onzu arime enye kala ufe mengu kala ba ozu la eyi oloto wo enyu kuwa kwɔle ozo uyi ogbo gyoo iyi bwɔkwɔ mime uggo yi iso yosolle gba inyeng wu gba gba zuma.